Ma arva, et piäsiq kõrraldama määntsegiq pidoq, kohe näid mõlõmbit kutsuq, vai sis juhusligult kutsma just nimäq kats üteh hindäga vällä kohegi süümä vai aigu viitmä, koh nä saasiq sis ka üteh ollaq.